Esye inamba yanje niyovurimi ndachama vurimi shichira vukhonyanga mumakhuwa manji, nendimanga vindu vinji, erakanga vindu vinji, erakanga matumwa, erakanga ovure, erakanga mavere, erakanga maganda, erakanga soya beans, erukhangakho thingokho, eruka thingombe, erukakho thinyeni kho ephindu phino <hesitation> vuri shindu nishiakhalava emalanga eyiree khusokoni, ningusia nilipirakho vana vanje school fees, evindu viene evo vukhonyanga vyakhuria shingosanga shiakhuria mungo mwange muno taa, shindi nishivulakhooyo endi nde shindi, ndarakakho matunda tofauti tofauti, thimbia thiaukhane ndarakakho amapera, ndarakakho avacado ndaraka mipalabandi, ndaraka emilwa, ndaraka nende <hesitation> amapwoni ndikho nde mioko. Nde thinduma kho kata vyakira vandu ovethanga ango wange ano nivetha khukula vindu vyerakanga, vichiranga kata vaofisa va agriculture vandambua nga omurimi omulai. Nivari nde thisemina thinyingi vanangangakho nziakhoyo, khulweisaino <hesitation> ndatirira inamba yokhuranga mucounty ya kakamega kama mumama uri nde mupango kwe shiakhuria shilayi yaani lishe bora, champion wa lishe bora kakamega county, kho vurimi kwange vuno ndavuchama, shichira vichiranga nemanyikha nende avandu vangi, vuchiranga nenchenda thisehemu tofauti tofauti, vichirangakhi khandi vandu nivangonya tofauti tofauti, shichira ikasi yanje yovurimi, ndaraka misala kilangungwa pam oil, misala echo engasingiamo mafura kokhutesha, musala oko kuvulangakho shindu shiosi shiosi shiosukunanga taa, shichira amasaga kene karulangamo vyeyo khandi vakashingiakho thisala thiavarethamo ice cream. Aya ritunda riene rilulangakho mafura kokhutesha, wakhayiniakho amafura mathi katonganga iriwo ichemical irevungwamo nikasia isabuni yeshipande thingombe esherangamo mavere ninzia khukhusia, nelipirakho avana vanje ifisi khandi nivikhonya khuthia mushiama, thingokho thireranga mavuyu kandi ndalusingia nakandi engusia ndakhalusia nengusia vimwinyi naye mavuyu kandi engusia saa vokhuthiakhuria, ango wanje ano ndiwo nende miruko tofauti tafauti, thinyeni thiosi nithiakhalava thiakhava tayari emalanga engusia, ninyola mapesa nelipirakho vana ifisi, engulakhomo inguvo indai, ngulekhomo shilaro shilai, esie mwene endi namurekhwa, mzee wanje yandekha khare, kho vikhonyanga kama namurekhwa senzithanga khusava mundu taa, vyanje vyanimire eyira khusokoni engusia ndalathire khusokoni tawe vandu vokhusokoni vene vetha ano. Nivavukulana nivathia khukusia, nivakusia khubei indai khivosi vanyolekho ovukhala kidogo.